مطبخ إيرلندا مطبخ قديم اطور عبره العصور لكنلمن عرفو البطاطس في القرن الستاشر اثرت في اكلهم وغيرت فيه كثير ومن أشهر أكلاتهم الكوركانون وطبعاً بيدخل فيها البطاطس وتاني عندهم الجرش والسجوك في الزمن الحديث ده بتلقي كل شي موجود عندهم حالياً البيتزا والبيرغر وغيره من الأكلات العالمية